Manyar monda tə dəli gin. Yadɗiyo ɗang mya mbudni ɗaŋ mya shi-shi mya man a ləb yodang mya vya mə tsədni tə gya kam tsan. Mya tsən mə kwan vi polgən sosai lokaci gon mya tsən sə <hesitation> dzub-dzub dəni dzub in yafi mya ɗya mə sli dən ma slən pang mərgə vərgənen zha dang ma ga. Wato yan gəden dang mə kab. Mya slə mə tu ɗaŋ a fim gəŋ mən ɗaŋ ma ci, in mya ci:, mya ɗya mə nga mə tsənni ya fi ko ɗaŋ ŋa: dzup-dzup dəni ma:y ɗaŋ gin, mya ɗya mə sumɗi mə nyoli ɗi a ləb hira. Mya ndai gib gari, mya tsənni tə gya kamtsanmə kwa:n vi: polgən ɗaŋ ca: polmi ghai, mə kwa:n gərwon ɗaŋ mya yeli ɗaŋ wo ma:n mən a ken wopm, ɗaŋ wo na̱ mə nə kapkə lu:ghən. Mya kwa:n vi: tə gya kamtsa wopm a yandayoɗaŋ ma: ku:ɓar mə:ri wopm, to ma fi tə wuri? Ma ndar mə:ri a <hesitation> ken, ɗaŋ ma nuna shi datəm won ɗaŋ a kamata. Mya man tsətni, mya zhit mə:ri a datəm won tə gya kamtsan a yandayodaŋ mə:ri wopm kar tə man nyalli ɓəzləm tə sli tə slən yel gən a ləb gwon tə slən ca: ta:s kai, ba yi nda:raŋ. Amma in kya gərwon ɗaŋ yan da̱gwa ɗaŋ ca: fi in ya nyoli, mə sumɗi mə man zhid ga:m mə yelghən, tu ɓa, mən dənetən ci ɗa dənesa tə fi nə ni ɗa dəne? In kya man sli ɗa kə man sake kə nyoli ɗa. In kya sughəɗi gin ɗaŋ dzaŋ a ndai ɗaŋ ka slən nga: ŋa:la tə gya kamtsa wa. So in mya man mya man mbudni ləb ya tlyai mya shi-shi mə sake paŋən mə:ri ko kuma in dzaŋ ya ndai, ŋa: gin ci gwos ɗo-ŋa gin ci gwos ɗo, sai mya tabbatari məri wom ta ndai gəb-dən kap nda mya su ɓə:l wopm mə yetli ləb ya tlyai in mya shishi, a’a wa:ni kə mbud wuri? Ke mbud lafiya? Zles wuri wey? ah, ki kalauwa, ah mi kalau. To mya wuru mi tə mə:ren tə gəden kap nda mə sake nyalgən ɗi mə man tu gya kamtsa wopm. Gya kamtsan ma: ma slən cetshi, ah, dənni gwai a yi mbud wuri? Ah, dənnen a yi mbud byatl-byatl. Kyan fa? dənni gwai a yi mbud wuri? Ah, dənnen a yi mbud byatl-byatl. To mə tsəni mə kwa:n gərwon ɗaŋ ca: polmighai, gərwon ɗaŋ mya yeli ɗaŋ ma ɗya ma di:p. Gwon wo ɗya di:p mi mən, ma ci-ma ci polmi ghai, mə fi hira, mə pok gya ta:s, mə wa: gya <hesitation> zlar a ləb gya hira wopes. Idan gərwon ɗaŋ ya dambargə ɗi ka lə:r ɗi a ken wopm to ma ɗya ma paŋni, ah to wa:ni kə fi tsən ba a fi ɗa gi:rin-ah wa:ni ke fi tsən ɗaghə dən a fi ɗa gi:ri-ah wa:ni ɗaŋ kə mani kə dəni wuri? Ka vərshi gən mi:səŋ ko ba ka vərshin gən mi:sən vəŋ, ka vcərshi gən naghatda? a'a ba ma vərshi gən nagatdəŋ, ah to ɗaŋ ma ngalai a kamata mə slən paŋ dən, mə vərshi gən naghat kafin dzaŋ tə ndai. So mya ri: tə gya guɗi wopm tə mə:ri wopm a ləb namboŋ. Mya:ni gya kamtsa wopm mya tsənni ba mya vər gya kamtsa wopm vi: won ɗaŋ ba wo ɗya lu dənəŋmya fi nə gərwon ɗaŋ wo ɗya lu:mi dən mən ba mya su gərwon ɗaŋ wo manda slən pasakmi guɗi wopm tə mə:ri wopm. Shiyasa in mya tsənni a ləb tsəngən, Mya lərni bital gən won daŋ wo lərmi wopi ken. Ba mya lər ni bital gən won daŋ wo sular mi kar vəŋ domin gin ca, ca yatl ma ba ca lu kyadən ca, ca kuma mə:ri ba ta yisən. ŋəryo daŋ a yi kenəŋ. ca, ca kuma har ŋa woman fi ŋərwon nə nak am gv dagwa woltlən fitə ŋər won mən daŋ ba, a ndaraŋ. Mya tu mə wa:t kwul ŋayo ɠon myani minə kwal ma fi karatu ishidi ma kwani ɠi nv ŋən ŋə nasares ama ba ma tu gən daŋ ma dya mə fi la:ŋə nasaresəŋ shi ya daŋ mə paŋ mə yel gya dawom daŋ tə taya gi: ŋan kin myani ma mə mbi butules mə yel kaman rigənes yi ndara kuma mya yel ŋən lu:agən wos a ken wom shiya mya ɓital a kan cewa məri daŋ mya ɓwashi nə dolw mə gitshi datəm gin yauci namboŋən, kə nasaras bay an ma ga gam ŋaiyin, cha kwaŋən ɗi a ləb nasares kuma mya gitlcən wasəŋ tafəm kin gi:gənm gwa:r ŋən wom yan tu choŋ tə vərmi von yandiyo daŋ ca vərmi mən kin giŋən daŋ mya gi: baŋərwon daŋ ma fi la:r nasara ma ca yel gən ɓasmi, ŋən da ca karami, mya fishi gya nyagnal mya cin mən won tu duk gna won daŋ kya ku:b tə a kin giŋən ba wo tlə a ləbwon daŋ ba a ndaraŋ. Yan ca gi:kin ba ŋərwon daŋ wo dake tə a fiŋən ŋən daŋ ya ken wos duk ŋərwon yan dosatə mya fuŋətu wo gamat, rah wos namboŋ. Mya fi cighən my ŋal gudes, mya fishi ŋərwon mən daŋ ca su domin mə fishi mən domin daŋ ca fishi məni, ca fimi ni mya:ni mən, ca ca kuma mya haɗa gam, mya jwom gam a ləb namboŋ jwamgən gami kuma yan ca lər lugən yasl ɗi. In kya jwam gaməŋ lu:gən yasl ba wo taɓa lə:rghən lu:ghən wan ɗiŋ sai dai su:ghən gam tə nda. Sʊghən gam kuma ca:yi malar nə gwos ləb. In ya:n tu ma tsənni a kan da cewa a'a, ma tsənəni, ba ma fi nəni gərwon ɗaŋ kabkə ɓtalghən ɗaŋ yi nda:raŋ ka tu ma̱ ga: ləbeshi, ya:n mya tsəngən ma shishi ma slən tsənni a ləɓi gwon mari. Don ba mya su: a lə:rəm vi:won mən ɗaŋ ba wo lu: kenetəŋ kuma wo ca: ba mə tə ɓitalghən ghai a gip kə ra:təŋ, ba wo ca: kuma ma fi gərwon ɗaŋ wo ndara a ken <hesitation> gəde təŋ; ba ma fi gərwon ɗaŋ wo ndara a ken ma:re təŋ, domin gya kamtsan ca man, ah, Da̱-gwa:n ci wuri, ah, Na̱-wa:n ci wuri? So ya:n a ca i mya tsətni ɗan, gi:es ɗaŋ mya tsəti a ləbwon ɗaŋ mya jwa:m gam ghaimya fi kokari don mə fi gərwon ɗaŋ tə na̱ nə ni polghən nə kapke gama wopm tə kapkə kamtsa wopm ghai.